<hesitation> Karaza firegnena haiko misy maromaro avao izy ka, ao ny ny marigny ansika eky no avy da tognoniko io sy gne Comore, da ao gne Môzambiky, misy gne Senegaly, ao gne Congo, ao gne Egypta, ao gne Libia, ao e Somalia, ao gne Centre Afrika, ao gne Afrique du Sud-y, ao ny Algeria zay zao ny africain zao, zay zao ny haihaiko aminazy zashy, da ao avao koa ny ame farifaritra amerika agnany, any Kanada zagny, any Etats-Unis zay, ao ny Brezily, ao e Colombia, ao gne Meksiky, ao ny aiha koa moa misy an'ity raika ty <hesitation> ny Erôpa ary koa zashy ao France ih, e Allemagne ih, ao ndry Suisse ih, ao avao koa Italia, da misy avao koa ny Asia agny ka, ao ndry Chine toy toa kidy maso toa, Japon <hesitation> misy avao koa ny Arabie Saoudite ame faritra arabo gn'agny, misy Inde, e Australie, <hesitation> Nouvelle Zelande, misy avao koa e Russie, zay zagny.